هو فما برشا حاجات ننجمو نعملوهم، عندك <hesitation> مثلا <hesitation> نقرا كتاب نسمع بودكاست <hesitation> ننجم <hesitation> نتناقش شوية مع اللي قاعدين بحذايا نحكي معاهم شوية نعطي كلمة وناخد كلمة <hesitation> نجم نتفرج فالريلز فتليفون والا نكلم <hesitation> أمي نحكي معاها شوي <hesitation> نجم نيش بدنا نخطط للرحلة متاعي ايش باش نعمل ايش باش نعمل.